Ñon ñanutume'na men chadinguii yu'u nu'u yo'ó nrute ihá yo'o ihá yenani nunjé nuje ihó nochingu ihó hingo nakuechi, ihó no xhingo'o ndianuu ujun xhingue nuu ndadenme ihó, teihó tuu namen namen ndondé'e naka ihó ña'a un namén naka'a ndadenme hó nguechipil, najan nidialo teihó nguachipil no nian nuu kilate un nondavia ahí iajan indian tu'u ñana'a.